Ipuere ko yande yaiko vi mbaetɨ yave yandepuere yandepaɨu rupi yaesa va añae yaiko va rupi yavae supe yae yaiko kavi vaera va ipuere ko yaiko, mbaetɨ ko mbae yae vaera esa jukurai yayu kua ɨvɨ pe